An bueno, pues nekahki neh nechonpaktia nikinkuas n nanakameh, inon nanakameh pues keh amo neli amo nochipa katteh, san kanah ke cuando kiawi <noise> keh pankisah nanakameh, porque como mixkiawtok pus kualtzin siawa n tlaltzintli, n xiwyoh tlen yowaw- tlen yo- yo- yowahwaki toses n ompa kanah palantok kanah se kuawitl, tos ompa walpankisa nanakatl. <hesitation> Neh nikilnamiki ihkon cuando nichokoh pues, nichokotzin onikatka pus n- one- onikwikaya noawelitahtzin, nikwika, nikwika noawelitahtzin tepeyoh tiawih ompa tepetl pues se onkisa kualkantzin ayemo tlanesi keh yakin ontlanestok, seonyaw. Noawelitahtzin konwika se machikiwitl, neh nokoninwika seki bolsas, iwan nekan nikilnamiktok ihkon, seonyawi sekonwika kanah se nailo ik semotlakenti porque keh n nimechili noso pues inon horas kiawtok, kiawi, tonces nekahki sekimowikili se nailohtzin, ik seonmotlakentiah, iwan no sekinwika bolsitas porque ompa sekinwalika nanakameh, tos noawelitah kiwika se n machikiwitl. Yeh ke kualli okimatiaya tlen nanakameh pues este kualtis sekinkuas, porque seki kihtowa katteh pues amo kuahkualtih, seki asta temiktihkeh, neli kanah sekinmeh asta omomiktihkeh tlen amo kimatih konin- koninpehpenaskeh pus konin- koninkitzkiah, san koninwiwitlah san tlen nanakatl konkuah iwan ki- kinmiktia neli, tonces moneki sekonmatos tlen nanakatl, tlen- tlen keh- keh tlen nanakatl kualtis sekonkuas. Neh- pus- neh amo mero- o- o- onikahxilih onikmah san kanah ome eyitzin nikoninmixmati tlen noawelitahtzin oki- okin- okintemowaya, pus este se nanakatl nechonpaktia itooka n tlakaxipeh, inon tlakaxipeh pus keh san chichiltiktzin sekon- sekontemowa ompa onkisa i- ikxitlan se kuawitl, tos neh onechpatiaya ihkon ikxitlan kuawitl ompa nitla- tla- tlatahtakatok tlakeh onokonitak keh se istaktzin walpankisa pus ya nokonmatok a ompa kahki se nanakatl tlakaxipeh, seki pues yayopankiskeh, ya keh opankiski nekan keh se isombrerito keh chichiltik pus se- sekon- sekonwiwitla. Okseki yakin keh mochiwah tonces mota keh se nekan totoltetl istaktzin, yakin keh chichilewa ikuapak, pus sekonmatok a ya yonpankisas se nanakatl, ompa n de inon tlakaxipeh, pus inon noawelitahtzin ompa okinkawaya kihtowa inon non ompa xikonkawa ma- makualli ma pankisa okse okse hora se ompanos xamo yayopankiski o tlamo pus kanah okse tomamantzin okse nekan persona ompa ompanok pus tlakeh yopankiski makon- makonwika makimowikili, tlamo pus asta mostla kanah ma onpankisa pus okse persona ompa ompanos pus makon- makonitta makon- makimowikilli. Pero kihtowa teh amo- amoxikwiwitla ompa mamo- mamochiwa kualli. Pero tla keh yopankiski pus ya sekonwiwitla, sekimowikilia este inon pues kualtzin, tla keh kualtzin yayomotlapoh, pus keh mochiwa como keh okachi weyitzin, okachi weyitzin ya kualtzin motlapowa, como keh se platohtzin ihkin chichiltiktzin, inon pus este kualtzin, seki neli wehweyih, wehweyin, oseki pus tzitzintih. okse nanakatl onkah este tehwan sekilia nekan techik, inon techik neli nechonpakti miak porque este okse tlamantli ik nekan welik, inon techik inon pues son keh nekah azulito, inon nekah pus okachi owih sekonahsis porque tle- ke- tlen chichiltik pus wehka motta, kanah sekonintemowa ihkin in- itl- it- in- itlampa kuawyoh pus wehkatzin tokonittas chichiltiktzin pus tokonkuitin, pero tlen sekili techik, como keh inon como keh azulito, pues este pues son como keh ompa kan kuaw- kuawtlan pus tlatlayowatok porque como nimechilia cuando onkateh nanakameh pus kiawi, tlamixtentok, pus keh- son keh tlatlayowatok, iwan inon nanakatl pus como azulito ihkin keh casi keh tliliwiktzin pus amo motta. Moneki nekahki sekonintemos okachi ika cuidado este seontlatahtakas tepitzin iwan ompa ya sekoninmitas kanah ome eyi ompa katteh. Entos inon sekoninwiwitla pus nelli sekon- sekoninmowikilia iwan nekah iwan pus neh- neh onechoninpaktiaya nikinmixkas, nikontlalili seki istatzintli iwan nekah tlikuilan ompa nikoninkahkawa, nikin- nikintlalili kana se n pedacito nekan epazotl, iwan istatzintli pus kualtzin ahwiak neli, kualtzin ahwiak, ne- neh pues san ihkon onikinkuaya, nikinmixka, nelli pus welikeh, maski ntlakaxipeh ihkon ipan istatzintli nelli ahwiak, pero nekan tomamantzitziwan seki kimatih kichiwaskeh kanah salsita, salsita konchiwah, konchiwah chilmoltzintli iwan kintlaliliah nanakameh, pus no- no welik, <hesitation> sek kichiwa ihkon este ken salsita roja ktlaliliah n nanakatl pos neli welik, neli, welik, aha. Okseki onkah, okseki nanakatl kateh sekinmili xelwatzin, inon como keh se, como keh se nekan, tlen itoka, este como keh se escobita, como keh se escobita ihkon kahki walpankisa, iwan kimpi miak ini- kehi- i- imatzitziwan pus este inon nes keh san se tlamantli neh nikilnamiki onkah como keh este tlikostiktzin, keh istaktzin, inon pus este xelwatzin pus san mih- mihnektok san kualtzin, kualtzin sekoninmitta, porque okat- okatka se nikilnamiki se como keh xe- xelwatzin pero yeh ke como keh kostiktzin, o- o- o chichiltik, inon neh onokonanaya iwan kihtowa noawelitah no inon amo, inon amo mokua, inon ompa xikawa, toses on- onikittak satepan yeh okon- okoninkuitoya tlen nekahki como keh istaktzitzintih, como keh san como keh este tlikostiktzitzintih inon pus kihtowa kemah mokua entoneces inon pues este yeh okinemakaya, inon tlen lo más kinemaka porque kihtowa pus kiweilliah, kiweliliah nekan personas, okinemakaya ipan se bolsita, kanah quince pesos, veinte pesos, se bolsita, konnemakatin, inon pues miak okatka xelwatzin, miak okatka konnemaka, yeh noawelita este konmokowia pus kaneh se- se este tzapotzintli, se- se pantzin, azúcar, pus kimokowia ik inon tlen o- omo- omotlane- otle- ontlanemakak. <hesitation> Neh onokonkuaya inon xelwatzin nikilnamiki pues este keh posonki, cuando kiposoniayah n etzintli ihkon yayipoposokatok ompa konkahkawiliah inon xelwatzin, tos sekonkua nekan caldito de- de frijol etzintli ps ompa ik- i- iwan nanakatl inon xelwatzin. <hesitation> Okseki no kichiwah n salsita, ihkon ki keh kitzoyoniah iwan kitlaliliah salsita pues este pus ompa keh- keh ihkon kiweliliah, ihkon kichiwah son kokoktzin, ipan tlaxkaltzintli pus kiweliliah, aha. Pus inon neh nechonpaktia miak nanakatl asta axak katteh pero pus ayekmo miakeh porque como antes pus este pus okatka kuawyoh, kuawyoh, wehweyi kuawyoh okatka, kualtzin tlaekawi tlaltan, pus este ihkon tlaekawi iwan nekah como n cuando kiawi pus kualtzin tlasiawa tlalpan pus pankisah nanakameh, aha, walpankisah, pero axkan nelli pus como yayokitlamihkeh n kuawitl, como kitzohtzintekih, kichiwah tekolli, n nekan okomeh kin- kintzontekih pus kintlamotlah, ika kichiwah n kanah este mueblecitos de kuawitl, kanah mesa, silla, pus este ik tekipanowah n tlakameh, pus ayekmo kateh wehweyi kuawmeh, toses este axan keh okachi sankeh tlawaktok neli tlawaktok, iwan maski onkiawi tepitzin, pero pus como walpankisa n tonaltzin san nimantzin tlawaki, tonces como ayekmo tlasiawtok tlaltpan, pus ayekmo pankisah n nanakameh, ayekmo pankisah iwan nekah san sekoninmahsi san sekitzin kan neli tlaekawi iwan tlasiawtok pus ompa ompakisah pero pus ayekmo neli, ayekmo miak kisa. <hesitation> Tonces nekah es que axan pus pus kinmiliah pues makinkawakan kuawmeh mamoskaltikan, mamoskaltikan okomeh amo ma kintlamotlakan, ma- makinkawakan este awameh, ma moskaltikan, porque pos inon ke techpalewia miak, <hesitation> ktowah n maestros tla keh sekinkawa n kuawmeh ma moskaltikan, pus yehwan ke este como keh techonpalewiah ihkon ma tlasesesto, techonpalewia ma wal- ma wal tlamixtemi, ma- ma onkiawi, pus ihkon amo neli tlato- tlatotoni- amo tlatotonias ompa tochan, tla keh sekonintlamotlas nochi kuawmeh pus se- se- ompa wal tlatot- tlatotonias miak pus ayekmo techonpaktis, aha. Tos axan kateh no miak n programas kitemakah n okotzitzintih, o techoninemakiltiah kanah este a peso o mati kech axkan, pus techoninmakah kanah se cincuenta, cien okotzitzintih pus ya kihtowa tehwan ma sekonintooka, totlalan pus sekoninwika sekonintooka iwan nekah pus sekoninkawili ma moskaltikan, kihtowa kanah ipan se keski años pues ya yomoskahtihkeh oksemi mochiwas n kuawyoh pus kualtzin kualtzin tlaxoxowixtos iwan nekah pus ihkon pus san kuali se on yettos, aha.